Itony aby a karazagna cookie fantako: cookie misy dibera, dia cookie tsy misy dibera, dia cookie misy chocolat a, dia misy koa ny cookie tsy misy chocolat. Dia cookie misy frômazy a, dia misy koa anefany izy a tsy misy frômazy.